Achega aungiom adu voung, aleve vett, angikpeth angik pettda- achegeg, angikpeth da aungiom angikpeth da atduvoung, angikpeth da aleveveth, angik peth da angikpeth, angichisem. Ok navenaseng pe uumeir pona naniama heiski lnok kulel hut klan be va veth. Kule hut pe imono sa chulesa heiski ckiamen be vavel gelem hut. De ma chiamen avik, da hutmo da kulehut pavet da abes mali klan da abes klan ia hunamet. Kulesa angurem ga pik kabangi navuk da katamensengo ia chivilian. Sa katamensengo da ngu bang. Ka varnango ia asiminia heis ralik kiamen sa hut teth. Ngutlu vik nguat dunda hut kenget klan diva hundet, hundairit namak klan dok hundet ka heiski melvemgi klan da kiave kiatet. Sok kulesok hunda una lecher pik da huchie bang inamak uma hubank iname da save ia, Mrs Bokuth. Da humeir avik da ti bunden ama aringie ik sot. Da mepda karik kiavik kule da hupe huri melpemgi, melpemgi inono melpemgi mono dasot. Kiave kiatet, kule da kapinemga nai vik da kamen pono menia rotki, sa huri bangi namek. Huri bangi namek da angabas klan kana munggas. Kabang da kaplen kedengi, kabang inamak da kanamu huri bangibang da humeir pea matmat. Dok memba kamer avik ungadra asik ka karonas samek ngundra asik ka karonas samek ngundra asik, kananenga, kanama Benben avacha. Imbe, indamen indamen imono sok kule ma lynlyn hat mamek kudonanas dakisa hulyvik da memba kadon savuk. Dok sara vaimga navono namuk da ngaron sevatka dravia ok. Hut nave dangareng, da ngo ngunama, kuang ganama Paulson, Manuel ok sevat kama angures, boys kurucha ma atduvoung nara. Auk sa hutmo huri banginavuk, kusek ma hurik pono vakama heiskia-eng da ka karere manamuk da adu voung nara klan. Kama draiva chenama memba chenema avaim ga ma Jonathan. Auk sa huri bangi navuk da savema <noise> Manuel. <noise> Manuel ava stoacha marik da humeir avik da tamerimon <noise> da tiboden arava mesmes dara tes ibanginam Kulekeh da huri donas hutet. Huri bangi nama da angabas klania huri bang machelek sok huri pleng, kedengi marik. Huri bangina vilk inavuk, inavuk, inavuk dok huri bangimene. Huri bangimen klan dok Sam. Asave dok, hutet ka rotki kriak ma anabas hunavang saveia abangam ma morngam dok hutet karotki ma imene same ia putput. Kule da huri bangimene huri bangimene huri bangimene klan dok anahgabas klan kibangimameir hubanggimene da va ma stok pail iavichei. Dok hutet navat kama angaman avik da huri mene ia shap cona marik da ngiadria driva kabang na ngipki marik. Ka kabangi imene sa kadia amarpes klan ma rikpes clan. Lo huri bangiemene marik dok abas ka luama conacha masok glem klan da kisok kiarap macha domat ia ivik marik. Da kiarap macha donat ia ivichei da angabas. Hudra sak pe huri nep nanas ivichei, Kule da angabas dok ka resim karki uadi hut ia huri vamachi ia hureir da angabas. Kule dok kana mu kabang hubang inavuk, inavuk, inavuk kabang da a angabas klania kanabang machalat, sok ka bang ma ngudria tamu savo nacha ura ngudria sik tamasana nacha. Pe ma huri nes das mamar huri van gama ain das mamar. Kabang na ngipgi, ibang inavuk marik dema sa hut tlu ia kurunga karak ma manep marik, sa hutda huri kuarana ivono vat karki arang ia sa hutda huri ngip. Hubang i mene marik da sameno marik, da kapaip marik. Kavang imene doki karicha kanap nanas marik dorik karki kia napnanas sa hut marik, paikdam gi veik doki hutnap nanas imene doki kinap nanas sa hut imene, naga tria aleveveth ne manget ma kianap nanas. Imane samano marik doki kia gag pono diama imimgi gia techen marik doki purem hut mek. Bangama heiskia a rama avatka navono dok kia surua hut doki kiaron na hut mavengam. Dok hare da taral bagarap, driaiva da heiskia tuvaski marik kia rares huvaski manep. Da ka kuang da dikda ava lechariom, ainga rares irom samit snania minmingi. Pe ma kia rares irom samit snania min mingi avichei. Ngo du vuram avichei da nga vaski da haungi met nga vaski nga namas. Nguanamas nguanamas imono da ngu pilim ia angabas abas mamar na ngo. Ngua sekmes, klan sekmes klanda ngua ngim ia gubarata kavunei. Ngua ngim klan dok ngubang ivono klan da ngua tes ka ngua tes ka avichei da kanu guik namek ma karki kiarares ava snieng irom snani ama imimgi. Nugu nuguik aviechei do ngu suvut da angabas mamar. Ngu namu ramo da karki giarest hut avik mavengam da taral bagarap da tamet da plaichera minia rotki. Manuel da vangta kamen pono da chekimga kavarits. Imono de huri ngip avik, ngo da ngusuvat sa ngua namu imono, imono sa tamo ta vang namet run sa driva sa ka ngip. Memba ma Paulus koki do puram ga marik kanamas. Humo kanamas avichei da hut da mali kulengo vi sa kulengo avichei da ngave ngu tap ngusu ia ngu ra pim gama aingi namat karak ma marik mia rares ava snaien irom avik da abas mamar. Nnga namu, namu imono inanu doki heiski kiave. <noise> Krai ngurimanos. Nguania ngu ngim da ngalu asutlam gianavok, sutlam gia navuk marik. Da nga ngim sevet ma Manuel, da ngua meska de vaimetka sa gua chen. Ave va karet inavuk diva karat narem ngo sama kuang di va huni varmacha. Hun suvet, suvet na agia hangelki avaik ia ambas hundram. Hun grachi klan <noise> grachi klan da ambas mamar sa vanchi huni pleng nguemga. Auk sa hundulu vik hun dulu klan avik dok hun don hundon gama kenveski. Kamatka siseska da kamon savuk da kamatka siseska da karodik minich kenveski, karodik mini kenveski klan da karak da kamek kanamas karodik avik da kulel kave kanamas mach. Ina mak ngu metka aingi, balangi da ngua rut nachi irich aingi ka hoki kamet aikda ka rut nanek goik. Pe permas imono da samuk, hienpe hundonas. Hundonas imane da hunpe, hun perma cha masagaves hunpe pasahun pono minia rotki. Pasahun mono minia arotki sa heiski kiathut naivik, sa kiatra hugt da hupe. Kare ma tavang inak mali ka ringim da ivichei da tavang. Tavang namano inamak diva taratnarem hut. Tatatnarem hutsa hut avichei da ka daiva kuleka vuk metka heiski, ka da kangip sa hut donas avichei da huri bangimane sema Putput imane same Putput avichei da humeir avik sa ta vang imono nani ama harababta, tisan davar naniana tarangam Company Karl da hurironas, kule da angabas. Angabas klan da Osca kametka <noise> haiski ma morki suhut da humet da humen be Mungo. Hunamas pe klan dok kave airair kule hutpe dave airair sa husochong. Sa ambulens kia tarahut naivik. <noise> Kiatarahu naivik doki kiatet suhut inama, kibang suhut inamak tolai kiamen suhut pe Vunapope. Sia mansa hut pea Vunapope avichei sa kule hut pe kunangatam gapik dok kule hut <noise> pe oimono doki dangbe chabang marik sa. Umet ngo ngunama, Paulus kana avaimga ma Into kana ava <noise> tumbucha kule sa humet nave, karki kiamaraut nave ivik, dok huribangi namek humon sema kamorka ma mali katak pono gelem hut avama baniski. Kule sa hutmo kule hut pe da humas pe sa hudachem dachem na bangani vevich. Kule hutpe, humaspe, Asik avak kuang da kanamas, kule da hudachem dachem doki airair da hura sochong. Sa kule torikterik avichei sa humungun, Humungun avik imono sa angabas. Tave tataman su hut, taring cha severa hutida tatamas tisnandar na hut ia hukonia klan. Aikgu kuar angabas, hupe ia amorka ava baniski ma mali humas pe. Kulesa tavar naut hut. Avik da humungun imono humungun, humungun imona sa kuk sa taringim hut <noise> sechei sa tavar naut ia kulehut klan, ranivi, kule sa humat inavuk. Humungun be sa kule sa tamat inavok, tatet inamak sa taman bra hut. Kule hutmo avichei daki karak kava kataman avichei. Ngebai inamek da ngadon savat, kule da humein param karki sabangang sa huri ronasmatki. Kiava tironas metki avichei sa huran bon vavat sia abas hutrem ia klan minia huri manap sava garas ura hurat savono savabang. Auk da kule hutpe, kule hutpe imono sa. Sabangang sa humet savono sava bang. Humet ka heiski na avik, hut na mano abangam amor ngam dok humet ivitse somil dok hutet. Humet avik dok human pono vavat. Humen pono vavat sa kule sa kule sa varemgo klan ma katet kama reviu klan. Sa kule sa, hun ngidria vadi huti graduate koki. Da kule kulehut klan pevavat, sa vadia sandecha ma tivanasengna cha ma hutet sa skul klan ma inok, kisnia <noise> hutet diva huri tach klan. Hutat niama sunapamda klan da dang pe a sandecha karak ma adu vongna cha, diva sa va di graduasan a bik de vadi huri graduate stamar nga taimga apik vad graduat. Iasa sot avichei sa kulehut pe vavat. Kule hutpe vavat sa angabas ngua drem kule hut klan. Ambes hutdrem asik huri ronas kaminia, huret klan menia, se angabas nguadrem huret klan menia, ura tares hut sa anga sunaski ura kinok kulehut klan pe vavat. <noise> Angabas kusek avik klan dok mamar mas. Angabas <noise> kusek klan avik.